أوكي، الأحذية عندي عندي بس اثنان، أوكي؟ ما عندي قبعات بصراحة، <laughs> وإيش؟ نظارة شمسية ما عندي نظارة شمسية، بس النظارة العادية عندي واحدة، بس هذول اللي عندي، يعني ما ما عندي غيرهم، بس هذول.